He, ngili blúfat bo wee wi gi wiin bâan ma, wi maa wi númta ayet. Bisgo ngette gimegesin masin wi, wee wi númte ayet, <hesitation> wi maa wi bimaman bâan ma ɓuni ggít. Han diliin wo, we ngili ma ñóbu, blúfat bo baadu ga habe. Blúfat bo umada blota ugeenan ntuḿ gwili gbúŋ. He diliin wo du uloti wi fo utúm wiloola haji ma he.